Ман то имрӯз зиёда ба аз 50 кишвар сафар кардаам: кишварҳои Аврупо, Америка, Индонезия ва Филипин. Ва ҳоло ҳам хоҳиш дорам, ки бештар сафар кунам. Агар имконият бошад, мехоҳам Ҷопон, Чин ва Кореяро бинам. Ҳар кишвар фарҳанги махсус ва табиати зебо дорад. Ман мехоҳам забонҳо ва урфу одатҳои халқҳои дигарро омӯзам.